Emi naftira kuujeeji ɗe firɗi banakanje jowi(five) e woodi makari e woodi maagi e woodi citta e woodi albasa.